Organizzati sempri li megghiu festi. Comu faciti a rinnilli accussì spiciali? Iddu ridiu, sistimannu na ghirlanna di luci. “Sigreto nummiru unu: nvitamu sulu cu sapi ridiri di cori.” “E l’attimusfera?” addumannau l’ospiti, vardannusi attornu ncantatu. “Chidda la portanu li pirsuni giusti” rispunnniu.